Aa kamareng itu <noise> kebetulan pas <noise> ada inga-inga par apa? Mau bali sagu manta <noise> la sudah maitua biking papeda, jadi memang kanal ada pas bajalang dapa sagu manta, la beta bali la biking, bawa pulang biking maitua biking papeda, <noise> ada ikang komu garos-garos biking akang par kua kuning, laa kamareng siang itu beta makang papeda, jadi memang, papeda ni kan capat-capat yang penting ada sagu manta, pulang masa aer panas skali, pas aer panas su mandidi taru sagu laa putar-putar akang di atas kuali tu laa sampe dia karas, poko nya beta suka makang papeda jang talalu lombo lai, ini beta su beta pung maitua dia su tau, jadi poko nya dia putar-putar kas sampe kalo akang su karas, sampe su talalu karas, barati tamba aer sadiki kalo seng, barati sudah, aa sudah sampe akang su <noise> warna warna-sagu su warna coklat, akang su poko nya papeda su masa sudah sudah-angka sudah, aa tunggu akang dinging sadiki dolo baru tong'e makang to, karna kebetulan ada ikang komu garos satu kamareng tu la biking kua ikang, laa beta makang siang itu makang papeda, tapi memang. <noise> Katong orang ambon ini, kalo ya ambon yang ke indonesiaan to, kalo seng makang nasi sadiki, itu balong balong balong-bilang balong makang jadi, bagitu pas makang papeda, abis makang papeda tiga bale, su kanyang memang, cuman memang harus <hesitation> ada sarat par nasi satu sendo sa di tampa yang tadi makang deng papeda itu kua ikang deng itu tu, timba nasi sadiki laa makang yang penting par orang bilang kata karna katong kalo orang ambon ni kalo dong tanya su makang ka balong? Kalo tanya cuma makang roti, makang kue, barati bilang balong makang, kalo su makang nasi, o' itu pasti su bilang suda jadi supaya akang lengkap, abis makang papeda tiga bale nae satu sendo lai, itu gaya makang suda memang <noise> <hesitation> kalo tadi pagi, beta ni pung kebiasaan pagi ni karna beta balong bisa makang nasi, beta biasa tu makang roti tapi, roti yang jang bali di toko, roti yang tong pung mama-mama di kampung dong biking itu, roti-roti kacang, roti-roti'e kadang-kadang dong ikut perkembangan jaman lai, roti kacang dong pake roti coklat tapi akang pung isi sebenarnya itu, dong bali meses di toko tapi dong biking akang sandiri di di-dong pung rumah to. Ada juga dong biking ling-ling, dong poko nya dong biking kaya roti toko, tapi dong bali akang pung bahan sandiri, dong olah sandiri, nanti baru <noise> dong masa roti dolo, kalo ling-ling ini kan bias dong masa roti dolo, akang pung salei ling-ling itu su jadi nanti dong potong roti, baru dong taru di dalam pot, ya sudah jadi tu beta paleng suka paskali, nah kacang ini kan kadang-kadang <hesitation> kadang-kadang suka, kadang kadang tapi yang beta paleng suka itu katong ada satu mama-mama, katong pung mama satu tu antua nama mama nur to, antua kalo biking roti ling-ling, paleeng enak jadi, kebiasaan kalo makang pagi tu beta makang deng roti ling-ling tadi tu, te gula laa kalo misalkan mau buru-buru capat par harus bajalang pigi di kantor, aa itu sudah, ana langsung colo di di-te gula itu laa akang supaya capat supaya makang capat, tapi kalo maksudnya waktu masi lama tong nikmati roti tu, katong gigi sadiki abis sadiki ee to aa disitu kalo tadi siang itu, beta makang nasi, sayor itu ada dong campor kankong deng <hesitation> apa? Bunga papaya, deng beta ni kurang suka pait-pait tapi ada kangkong deng bunga papaya ni akang pait campur apa ini enak lai jadi. Pas tadi pi di kantin tu lia karna memang akang pung sayur-sayuran cuma itu, ya sudah, makang deng itu saa jadi, <hesitation> kangkong cabut itu dong campur deng bunga papaya, papaya bunga papaya yang balong jadi bua papaya itu, campur akang, laa dong masa akang deng garang deng akang pung bumbu-bumbu masa akang sudah tapi memang paleng enak'e tong makang deng deng-ikang goreng tadi paleng enak, kalo sore ni biasa nya di muka-muka sini ni kan dong jual banya gorengan jadi, kadang-kadang katong tu bali tahu goreng isi mi di dalam itu, ada yang tahu yang isi dong biking tahu isi bakso di dalam aa sudah katong kan di apa ini ada ada air galong tinggal katong cok, deng ada sariwangi la katong biking teh la sudah biasa sore-sore ni bagini ni katong apa? Minong teh sore deng goreng-gorengan yang dong ada jual di muka itu jadi, itu yang tapi memang kebiasaan katong di ambon ini, kalo balong makang nasi tu pi dia balong makang, jadi makang siang, makang malam, itu harus makang nasi, kalo makang papeda ni akang enak itu cuma par siang saja. Apalai kalo panas tongka kaya bagini to biking karingat-karingat panyaki tu akang kaluar oou makang papeda sadaap beta kira itu yang beta tadi makang.